Fomba fiketreha pizza agnaty tragno moa zany de mazava hoazy satsia hitantsika laha ambadika agny regny mamonjy hoe ataontsika hoe mamonjy hôtely regny: <hesitation> asiandreo hena ma- ankabeazany ao maro karazany ny akoho. Nefa regny mamparary raha hoany matetiky fa laha an-tragno ao zany andrahoy atao maromaro legima zany izy. Regny vo- <hesitation> voankazo regny ataontsika hoe karaoty, <hesitation> poivron, sakay be.